Allô plombier a, azafady! Mba mikaiky anao leha aho fa gny ranonay ato tsy mihegny fa mandeha avao ombie ihe afaky mba hagnamboatsa an'ny tiônay vaky itiky, azafady!